दान सम्बन्धी कार्यक्रम योजना बणोणे थै सबसे हमथे मेन मोटिव या उदेश्य सैट कन पुडदू अर वेक बाद कार्यक्रम तारीख जख भी हमन कार्यक्रम कन फिर दान स्वीकार कन तरीका तय कन। कार्यक्रम बाद वै पैसो क्या कला। कख इस्तेमाल कला इ सब। ऊ मै रनिंग टैम पर पैनूद एक अलावा मीमा फोरमल सूज भी छिन। ऊथै मी मिंटींग मा या शादी फंक्शन मा पैनदू।